Kolontsainan'ny Inde izao a, fahafantarako anazy a, tia, <hesitation> tia mivavaka amin'Andriamanitra maro be izany ny andriamanitra anarizareo e. Zegny zavatra hitany ohatra izao mahita sary vongana izy a, dia efa ivavahany igny. Mahita hazo izy a, dia efa mivavaka amin'igny izy. Mahita tagnana <hesitation> sari-tagnana efatra izy dia efa mivavaka an'igny koa. Dia izay izany ny fahalalako azy ny kolontsainan'ny any.